أولا أنت بتجيب الرز بتبدأ تغسله غسل كويس جدا تخمره في المايه لحد ما يتغسل وبعدين تصفي المايه بتاعته ومن الممكن انك بعد كده تجيب حلة وتبدأ تحط فيها زيت أو سمنه وبعد كده تبدأ تحط فيها رز وتبدأ تقلبه تقليب كويس وبعدين شوية وتبدأ لو هو رز محمر فا أنت هتقلبه لحد ما يتحمر شوية وبعدين تحط شوية المايه وبعدين تقفله لحد ما يطهو.